Ma mung nedugh tuvukagha, ghubarg nedugh tuvukagh kwan-kwana ba dum yanayi diga ngwa sungwasna agha tsagar-tsaga kedughagha, tou masarta kwagh-ubarga nin kwana, thadiga, zir baradigita, agha tsagartsaga, mahala kwah thaba ba ghubarhga nina ba ghubarga nedugh thaba madumdig nedugh na da mbiya kara thaba, agha tsagar fashak tikara, ma fitfig kishak tikara, thaba, bag ndukaha, bag ndukaha amung ken kedughaghin thaba tou dgwadarnana bagabaki daya ma cughant cug nin kekarana tou fitkishak ti kara mamaung zi agiraru ndakwi am diyaru tukvakai, tignagirna ba tignagirna tou vazna vazig dana amung kina, tou ma vida vida nehiluwa dumdig itiga tou tap tna tapigdana awaramin kina, tou ka bathabdan talbiya aman, mazirizhaghta ruwa ma bilmaru nina, ma bilma buldum bulga dama kara, maignamcag dimcag lakkti abilgana wara mung kina, tou mo izhaghuta kuma garskin kizhaghuta kaba da diya thimiya dalan kina ma azigh ndakwi kutaru, ma kwak ndakwi tou ithigit bahidikinan kizhaghutan da mizhadila bilna idzigit ba hidikinan, kaba kataru kin kwakwun. Tou ma ghubara-ghubarga ne dughwa mahalakwaha tou mung nedugh ma viga mena, mung nedugh ma viga mena awara mud ka sagau kud sana dughaghun kena, ma shivsig nuda sana dughaghna, aya zira mena, tou dama udana a sagau dana dughagh tsa, asagau basa na ndzigan umtakir-dekigha awara mud, ufara awaram dadah, iya amung, kegh ndakwi ndzagha ba dughdda, ma yaghgig ndakwi da dagala ba davigud ba nda kwa siga nin savigud thaba da dagala bandkwan dughagh da viguda mahala kwa, thab hau mahala kwah ma sagau dadakwa na dughaghin thaba, ai tou kaga kyalma hala zirha kum sirga ba numd ngwasaha, tou ba sagauwankwana kokuwa ma dughagh digina agha tithgana keziragh ba hef da tivigh kivighagha, dole gaktag kedimavaya, baba wai gashigashi menan tsum ufara ama kiskai tsum ndara awara ma kiskigh, tou kigh thaba agha ndavgaru ndavig kedughagh tou menina ma agha nagani agha ne ha, tou ma tagatag nedughagh takia a man nagana awarama tou mahalakwah agha gant kelbug davak dadahineha, dadahineha mung li arna sagau sa balgi ma hinehin digiya ufaran waramung kedada hinehina, tou naganaha nedugh ina awarama tou ada taganiun shig buu shig ihkirda ndavgha ru ndavig ha kedughaghina nagana ha warama kiskigha, ma tagakagtag nin takia ehh innagana am nedughama tou ka da ba ndava-ndav kuda.

Taw atagar taga aɗyəgha bəgə kwasa dvakaya ufara wara mən kəna. Ghravan thaɓa ba ndukwan agha ɓagnən thaɓakada bəgakən thaɓ avdəzəlanthaɓ taw ma hala kwaha say agha ba fəgdama tdulla kun kun zəragha om tau ɓalaynay ɓa tsaghwahən dən da zarha ly batzn batzang kən-kədughwa-ghuwan ənthaɓa zaravauudan thaɓa kafgan thaɓ ka zərang da tadulla thaɓ ən na dughwagh thaɓ ɗavuda ko takəya zəra mandukah gwaɗa mənga tagbəya thur adabah ghuɓaslda vəgan kən kudnən ghuɓa suuda ghwadaa ghuɓasuda ku ɓa dəgət ghwand nan zaruɗan ɗan kwana afadumfəga dadamazəgla ma ɗulmarawa ufara wara məng say agha kg ndukaha maɓa dəgət zarə nudana kay zəra uvdamanga tsum ghwada marawa awaray mud thaɓ taw ba ndukah tbaɓ ka thaɓgadukudan ma maraw thaɓa ghrava zəragh thaɓa agha ɓa ga’an agha fgarran tha nən knjəɗa tow kava kay thaɓa ma ɓagna tha zəragh thaɓa bandkwanən ɓagnan zarhudah flaɓa ma malaku mulgwa ddamazəgila thaɓa tath zəra vgar vusna bankwanna fədun dadamazəgila kzrara ma chaw dat dula awar məngthaɓa tow ghrava zəru dan nɗamazəgil ndakwany vlak valga ka barka taw yanaya adəgətay ənvakynən ba ghaba daya. Thir ən ndakwanu mulku mulgwa dadamuzəgila ma hall kwaɓa tow ma hall kwahən kuma ba njəgama ba njəgana na dughwa kən thaɓa mada chiət chogsartan dadama vɗga zəl kən ku dughwa kən thaɓ tow ka ba ɗan angan angan alagwa dəgətaha kudaha kwaraangwa kada sagaw ku daha thaɓa tow mahalla kwaha thaɓ taw ma halla kwaha kwada sagaw ku dah gir-gir-gir sagaw da vaka vakan an pughaan dughwa hən lukty na dughwa hən chəyadagala taw dauly agha tagar tagar yada da njaganən da zəlana tar ma hala kwaha yada dafagnən hankal da ghranna kuma yadə da kəsganən dayazəllana tow agha tagar tagthaɓa wa nay dughwara chəya naty nai da kwan hankalbiya agha nəganəgka njəganar ən nagan ka zəruda yaɗa da nagnən ka yazallana taw maghalla kwala baɗum nadəgətən thayan-thayan-thayan ka dughwaghan thaɓa tow agha tagana. Tgkan ka dughwaghən taw mahallakwaha ma taghara tag ka dughwaghən ba gabako ɗaya tow kada ɓagan thab kən kənna zhənga chəng ka dəgət hadəkənna dully ma məng zərua ngha shirga nən ma thalən kwan kwanna atagan takəya fuwafag ka dughwar nɗan tdulla uufara awa manga agha tagar tag thaɓ thanan ma gha chinga-chinga thaɓ dnke bagabaga nadughraghwa ka dəgət ghwaɗa abagar-baga ku shava’a tow ma hall kwah thaɓa ma agha ba ushavna bagə bakiyya yədə dəgny agh ɓagar ma nashiha ka ughura ghən kynana ka bəgar ma nashihən ksghan dachi da changa nən ma dagal nən da man islamiya ku kagh baba dughana wa ma islamiya baɗum na dəgə tagar vaka kwanən ka dagəta taw dalhy agha tagar ta kən ka duhwa hən ma hall kwaha ma dagaw ghrava huh-duh-nda kwanən a kwa hən itsum tagan mallam hən takəya ghwad wah fa dəgəta a waran mallam ha ar taganna kəh babadughthaɓa.